Engoko bakatsumbayu batya, ikimaya amaghetse iwatheka wokwaliko abiripanza obo engoko wabirikera kuyu kwomuthwe iwihamwomusasi, abiripanza iwatheka yomo inanapanzire neryu iwabya wukihakwebyeya ibinimu yikukulhaku. Wamabya iwunanzire erikolekyi wamabya iwunanzire eribebulhayu, wukabebulhayu wukaghunza kwobweya ndeke. Wabiwunza eribebulhayu iwoyayu, iwasarangayu wabisarangayu, iwatheka akanyungu kokwalhiku, kabiryuma iwatheka kwamaghutha, wabitheka mwamaghutha abirihya, iwatheka mwenyama yawu. Wabitheka mwenyama yawu, wukabya wuka minya wuthi yeyi yamahika eriya mwebinyanya nebithunguru, iwatheka mwebithunguru nebinyanya iwakalhangayu yandeke, wabikalhangaya ndeke yabirihya iwuthamu amaghetse yikahya iwathelhulhayu